Biasa ngom mo soka daging supaya mo awet ge, ge biasa ngom mo soka ge toma kulkas, atau ngom mo hagure toma koobox, supaya ngom hagure kalabox rai ngom hagure es supaya ene yo awet